<hesitation> Nkyɛ mɛpɛ dɛ meyi me sa- saafee bɛyew. Saafee de <hesitation> Ɔyew a motum ebu me dan no mu makɔ akɔ da mu. Mepɛ dɛ motwa fofor koraa a ne bo nnyɛ dzen naaso mo fone na ɔyewee a <hesitation> Nkyɛ sesiei sika a ɛde bɔtɔ fofor koraa ɔbɛyɛ dzen ama wo. Bɔhwehwɛ ndzɛma aa- ahorow pii nkorɔfo dɛ wɔmboa wo nso ebi a na mboa ammba. Ndɛ so dɛm "phones" yi ɛne ana yɛde sua ade, hwehwɛ obi a ede benya n', ede bɛfrɛ enya n' ntsi sɛ <hesitation> Mo fone bɛyew paa de me saafee nyew.